لو كان بيدى إنى أكون طائر ليوم واحد بختار أكون صجر، الصجر عنده سرعة خيالية وعيونه حادة يعنى يجدر يشوف الفريسة من مسافة بعيدة، ويطير بأعلى دجة وسرعة لأن يوصل لها، يعجبنى أن الصجر رمز للجوة والتركيز وعنده الجدرة للسيطرة على مساحات واسعة من السما بدون ما يتعرض لأى تهديد، وأحلى شيء فيه أن الصجر حر.